Za mizaha telefonahy zegny ke izy koa lera fianaragna regny mety indimy akekeo fogna mijery telefona fa izy ko de vacance regny de mety mahandro fogna miala telefony akeo fogna mandrakariva soit misoma jeux soit mani- magnino akao mikonekta.